Shkonj qëroin e shkruanj një kancune me gjith të ngrënërat e gjthë të pirit çë… çë kam atje përpara, e shkruanj një kancune, këndonj e më shkon qëroi.